Barang sebelum au kawinu kang ite hio ite pacaran barang kalu barang kalu au pacaran au pacaranma kang undana ma kang me ihia jadi auu mau ku ma kalu mana moke te ma pome ia kang jadi au suka mana. mana hi, mana wale. wale mati iya ee mana mama mati iya jadie ite sukatapi kalu mana moti. moti te ma ite tasuka pohika mati iya jadi tesuka laku mati ria ana rite rana reana la ana mas tidoe papea mati mati re. mati re undana mati re wale. wale kang matie hii mater iya mati iya rea mati mape barang kalu au siu ako wale. wale siu mati iya ramati jadi pokonya ite sama. sama iter iya mae jadi itere jadi sebelum ite kawin numa kang ite pacaran ma ite rundana mati lope. lope pisi akaite materi hi mater wale. wale matere. materina undana maneri mana. manaina ma mai iya siu. me ia reaite jadi tesuka mati jadi kalu paneka mater wale-wale si mate iya si jadi ite hi laku mate paniko mati ia me kalu mater mu kita ma lai te hiya laku mater ma lai te ia kumate pe mati ia kang jadi tere biasa. biaasa laku mati manta paneka te wale. wale mati iya rea mati jdi mati siu mati ria mati siu tapi kalu mater moki te ma iter siu iter moki te ma tapi hi kang mati iya jadi ite siu ite iya rea mati siu. <noise>